Anguape yayojo, vae, ipuere yayojo pipe ki, mandio, yaipiro <noise> vaera aro, yamongui avati yayapo vaera kaguiyi, yau jaeramiñovi ikavi yayapo vaera masaco kuara ikavi kua angu.